Tikikaabaasika okushemererwa amagara gaawe goona ahabw'okuba. Nk'oku ensi etantereriire, harimu obunyegyero, harimu obushuumo n'amagara giitu tigakaateereera, tokaashemererwa buriizooba ahabw'okuba hariho okufa, kandi waafeegwa tokaashemeregwa, omuntu takaashemeregwa afeeriirwe, ekindi hariho okwangwa, ensi yoona tekaakukunda kandi omuntu ou orikukunda munonga yaakwanga nooshaasha, hariho obwire bw'obworo, esente tiziri za buri shaaha, zaahwaho noobugwa obusingye, weena ogume otuntwire otaashemeregwa. Nibingi ebiraasa kituma omuntu ataashemeregwa amagara geeye goona, noogyezaho osheka ori omu busaasi konka tikikaabaho.